Zaho aloha laha mamboly amy tany maiky agny, gny hevitsy hitako, mihaly vovo aho. De mantsaka zaho, iny avao amizay ro anondrahanondrahako famboleako reny.